ʻO ka mua kia maikaʻi ka moʻo loli ma ka ʻelala. Hoʻohana nā moʻo loli <hesitation> uh i ko lākou alelo lōʻihi e hopu i nā ʻelala. <hesitation> uh Pāheʻeheʻe a wikiwiki loa kona alelo, a pili koke ia i ka ʻelala. Ma hope iho, hoʻi hou ka alelo i loko o kona waha me ka ʻelala i hopu ʻia. Pēlā lākou e ʻai ai i kā lākou ʻai.